<hesitation> لو خيروني إني نكون شخص مشهور أو شخص ذكي؟ أكيد يعني كنت حنختار إني نكون شخص دكي وحنستغل الدكاء هدا إني ن- <hesitation> نحقق أشياء <hesitation> أفضل يعني، على عكس الشهرة ما شوفش فيها قيمة معينة يعني، ممكن تجيبلي المال بل الدكاء ممكن نستغله ونتحصل على المال.